Ezo bho izuan olo oony ooy arooy ke rugh teme arooy molo esi bho eneghe ezo bho obo bho nateliom ema bho momiin oghol esi bho ema bho naki taghisigh momiin oghol arooy bho nateliom rooy, etulan karol kar kar olo no dighi pana namiin akot ekima na rol, kpe te anaghol ekima na rul ma nehe maghi ma miin ema bho aro ezo bho izuan obho, izal arooy iteeny emughon, ana ovema sobh okpe obho ma se le, usobh gha mokpe bho ma bhume ni oyiin ooy ma tuan mobho aru mumor onuma amanogho aghol okpe igheel zodi ana udighi kua pana na pue mesi, na va mezo ama bho take taghisigh neekima nobaalologhi, ema arooy no gbeel gha metulan ema arooy no gheel gha meebaalologh ema arooy pesi iibi idi obo bho neteliom ugheel obho. <hesitation> epam arooy obho mezo akar izuan, ama obham io aghol apol obho umor ami or obho umora mi din obho ip izuan orol ebua obho po bhi izuanio morol ekua, ana okanya ooy obho na teliom ema obho ana oola ema obho, pana ta miin okol, anim arooy iteeny ibaghami pa ana ta telian akar osobh okpuom obho mozo obho ibha age le aake bho pana oola ema etade aruula ema, obho eedi orol esi ibha aar amute eedi te sobh okpebho ekel meni mo obo adigh to loghi eedi obho tobo bho neteliom ugheel obho ekona thar amute mi etede arooy tesobh okpe bho ekeli meni obo bho adigh tologhi eedibho ko dio ema arooy oneghe dio morugh ekua, ema arooy orugh kua, po ka mem kanem noteeny ibaghami blo orugh kua ekima orol io, orugh kua ebaal osoor io bkos etulan napin ebaal natu tema ema arooy, ebadologhi na tu tema arooy ekima na tu tema arooy ekima po bho nogbeel molo kamen kamen ema bho karol mezo bho izuan obho ema bho kamen izemen ologhi bho nabaal pe tulam amem ekima. Ezoor no ghel olo ana ka bham amu. Pani ama bho ezoor ma nogho zoor pami ezo ama bho ku tol bho molo ama bho abobh aki taghisigh pam <hesitation> me ama mezo bho irol bho molo ekima atol, pam ema bho mezo bho enoghe lo ki rol bho molo iibi emute teema bho nogbel iibi teema arooy ema olo oyiin ozoorom io loor anogho moyiin ekimia, ebaal osoorio ka mem kamem ibaghami ibaghami, so, ema bho noghel olo ekima, ka nol, ekima atol iibi etol den eneghe enogho kooy kooy peni no gbel lema bho karol oyiin aghiilan oyiin, arani oh, oyiin aghiilan oyiin izal arooy oh, oyiin aghiilan oyiin abrublol obho aburumor oh, oyiin aghiilan oyiin aru ula ema bho eedi enon mooy edot meni, eedi inon mooy epure, eedi enon kooy kooy esighe kooy kooy omo, arooy oyiin, ka arooy karooy olo eedi no pam te ema bho, mem node marindighi unon oghoh ibha pilo tibha aru molo kar lear olo nodighi teema bho unon io okhol arooy ibha bho pi ineghe arooy ibha bho pibhi ineghe dio kar kar olo nodigh tema bho umiin oghol ineghe mu onogh ezoor.